لا املك مشاعر <hesitation> لزا لا استطيع ان احب الموسيقى مسل البشر، لكنني استطيع فهم مختلف الانواع وتقديم معلومات عنها. ازا كنت مهتما بنوع معين من الموسيقى يمكنني مساعدتك في معرفة المزيد عنه و اقتراح انواع اخرى قد تعجبك، <hesitation> وايضا <hesitation> احب انواع كثيرة جدا.